نحب يكون عندي <hesitation> قوة ومهارة في إلقاء الخطاب وال- الكلام في <hesitation> مجموعه أو <hesitation> في اجتماع، نحب ن- نجم نوصل المعلومة بطريقة صحيحة ونقنع بيها ال- <hesitation> الناس اللي تسمع فيا ونقنع فيهم بأفكاري. حاجه مهمه أن الواحد ينجم يوصل أفكارو بطريقه صحيحه.